כְּנְצַנּ בְּלִי נְקַדֶּר נְחַבֵּס נַפְסִי תַּחְתּ הַמַּא' מְלְשִין סֵקּוּנְדָה וּדַקִיקָה וַחְדָה, הַדָּא שְׁיִיַּא אִיָּא קְנְת מְרְתַּח וּמַאְשִי פְשִי מְגְהוּד קְבִיר, קַאֵין שִׁי מְרַאת אִלָּא קְנְת קְנְדִיר תַּמָארִין דִיָּאל הַפּוּט יְמְכֵּן נוֹשֵל חַתּא קְתַר מִן דַקִיקָה וּלָקִין מַאְשִי בְּזַבַּא, הַמְּהִם הוּא הָאַמַּאן, מַאְחַסּ שְׁל וַחְד יְגַבֵּּר רַאסוּ וְיְדִיר שִׁי חַאגָ'ה חָ'טִירָה.